Naio manga giriving ko nae toleng ong giriving koiung naio paloi paloi tole temalve el ae te <hesitation> toloi bae golta io kong ipela ite melampea. Paneng gonte melampe paio pi ial lamang io kasendrong tea tempo imela ua-a. Lamang ti gulang-nge kagengrong io paloi pial giriving. Koite toleng tong toleng giriving ka paloi pial peleng muge bene pi io songa. Kon te melampe paio ti tema ipelanga. Nae keliong ping tale te-e temal pe el kai temampe iung ipa el te konogeie koiung keling ping pialoma gal te alve. Pa katea mana ka alve poa. Nae tea tong kale te alvempe la. Koite pialoma gal ate alve tealong ipelang kong ti te melampe. Ka tepieng te kalem ma. Taimang ta tong kale pa pingte migateng, ko mangela ka pilai lema teng. Ko mole songa pel tambuol kelma-a. Koiung nae paloi talema galma ing paloi. Kelepomane tong ate bia koing keliang ping koing tale te koloal pingte konoge pela iong iote kalema ilatogo la. Koiung kele ate konogembe pelanga iong el sospen ipela el mela. Koite keliong ping palipa palena na <hesitation> pupu tente tae goiungave ko mange tereng kempoma pia kuning mona pelengaing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 Koiung io keliang ano tong oia kone nova tanga. Moita kilong kelepo melange. Mo ka tepieng keliang ping tama gononge. Tae ka telalo gononong po te mampe. Koing iota kilong kelepomalane pial tea kilong paloi pialomame ima gal karege. Tuli koloa be bing konoge kala bopi manga. Ka kaleme i togo la. Lamang te ka kaleve i karage. Kola iote kere keliong pi tuli be kelepoma poto tinel piel piere. Kola iote kelepomo. Kosong nae kele pomo, kona mang temang iring, iring ti na golrae guno, io kele pomelano tale gulang kano ka nano ula ele tente tel pereve binkeasoa kona baia gal-e mangte nenga. Ko mure geriong rong kamang pangoi teng konta no la. Oro mure notang ne neng. Koiung mange teneng temeing iong. Kola kunei re gere roni tang ping nano gotavoi kola iota io teng toval to govatoi koise te bong po ong me ompea. Pina keia al te al pea piel io manga la karenge tonta to inaga ko gol renre roio tea baipe lako tea geriongrong nang iota to kasendrong at po bi pi kerie koite keliang ano tong vei ko kapete po el meka. Oro ini noial kano bai nangte ipelanga pae tentelako to ti moguo kola kanang kere keniong gelima. Kola ne kinong pai kavu kari gane. Kola mure kere geriang ping bai pela potoma no geriang aio iota pacela. Koita kere paloi teiopela ial. Ko mure gere nano mepo. Kone kuna toiaong kaio tong mura nanoa kae kelepomo kalae telipoma kagoe kola kilong paloi toial laio. Koiung mure guno nempi kel tinela na ula pikel tinel. Ko mure guno menga geriong rong vei teial pena-a kerepomoa kola ne, ne-e komoi me geli tema i pikereia nai naio lema-a. Koiung mure ginong baipelane gerepomane gurung ka mang kiuang te tepalive mo goltaio ipane el mela pineng gangulu ate kaneng pe piel nenga. Koiung baigal mang imo kuang givong baigal mang. Ing io kuang paloi pial talong. Kilong paloi pial lamong ko kati tema po el mela kenang kenema. Ko nanga kene kale. Koiung iota paloi tong ate bia kapuo. Ko tol-e te ko loal pea le te konoge koiung io kilong potoma-a naie ping peleng tea pilso mang keliong tong esa mange ka savung temampo koiung paloi kel kal te konoge pe pamanga A tema kapuo ku mela mona. Koite paloi to seki lema tong esa kona ta paloi tepieng pilsoe oro na manga valma-a. Song ka kerel valma ko tepieng tonte kamang kenge. Koitong paloi ili pelaiveme peleng esa piti pane oro pie se ranema tenga. Koite paloi kilong ula kuma moname koipela oma pele temampe tong pele mampe ko mage kegema-a. Koite kelema peleing golta givong namo song goiung. Koiung iote keliangping kilong tang gol teio temome talong mea. Kola neng ngamo kae kaio tea kilong kele pomelane koe iote paloi keliang ping pialo ma kuang el ate natongave manga. Tong ale me le manga-a naite keamola. Natonga vembe peleng pamong lote paloi lema pi vere ua ka paloi toval kama, kaneng gokelma io. Mange iotong pa mampe pi nama peleng mang gulo ele mana mona niel neng gipaive nipaneng gere geniong pinge naneng lemana mona kola ge mana mona kati mang kengama meko. Oro pati pu nuong peleng pati mang ka tungabe. Kola mange kere pinsompe kengiang peleng koe mange kuang kengiang menga. Lamang manga gere tong temang ko mange ka lelavu bete amang nge gulang. Kamang panoi leneng ae nilave boeme kaneng geniang ping roneve. Ko mange kong kere kemamame kengiong kola mange te le lavu kumang nge gulang. Mo gulang gonoiung pela lelavula song na beva bikel temampea ping te konogeieme te. Natongaveme te kapikoa oro bua ginong banoi ranema gontelilma. Ko manga ka teaknga. Manogoi gere givong temang pampea pite kapikoa kate kapikea pete talonga. Peleng pi mange gorela kangema-a pagei gere kagema koma-a la semba pi paneng ganebe pa piel neng gipaivea. Neng ini sembe gene pomoa ko gengo teng gepo teng nging raneve muge geniong ganeveme ko katea bing nae kaninga lave gononga. Nete tong kang ate konoge ere kang ate tinel pinte kapiko. Konte kinong pi kelema lela pi gare. Ko mae kagendrong tea kagema koma pikapengo sembea. Ko mae gere pangoing piso ama-a. Kona temampe nai te botela poma peleng oro el atema kapuo tebuoli pintekavung song ko mae kere kengangpea lamang iote paloi pi vere ua le temampe kola. Kola mange te lelavu ka mante gulang. Ko mange kere kampe ko ka lelavu bete kamang. Ge gulang. Ko manga pa temang ipoa. Kopa gonave gitavong amang apoa pi vere moa-a. Ko gulang guong amang opoa. peleng lamang mang kong. Mange kere kenga ma me kengiong